D'istà preferisu mangé dë cibi freit ël pi pusibul përché a fa caud e ënvece d'invern me cibo preferì al e la pizza cauda e ënvece d'istà <hesitation> me cibo preferì al e ël gelato